<hesitation> Raha ohatra hoe manondraka raha amboleko zany za de akekeo am'raika amby roapolo isa- <hesitation> isa- isan-kerignandro akeo satr- e fano- fanondrahako anazy satria intelo isan'andro zany zaho manondraka de intelo io zany miherigna impito de zaigny zany hoe indraika amby roapolo akeo zany zaho a no manondraka raha amboleko.